Kur mendoj për muajin janar, më vjen në mendje fillimi i një viti të ri. Është një periudhë reflektimi dhe vendosjesh të reja, një moment për të planifikuar objektiva dhe për të përballuar sfida me vendosmëri të rinovuar.